من المهم المشاركة بالتصويت في الانتخابات لأن التصويت هو أداة التعبير عن رأينا. إذا ما صوّتناش، معناتها نتركوا الفرصة لغيرنا يقرّر عنّا. التصويت يعطي كل واحد فرصة يشارك في تحسين الأوضاع واتخاذ القرارات المناسبة لمصلحة الجميع. كما أن التفاعل السياسي يساهم في التغيير الإيجابي.